worobinɛ yiyara, to'o dɛ ta oyi han siane, a oyɛ sian a se kilera, a owea ho, hetawɛ apari a opari bin, ho sunu nɛyitawɛ a pari a owea bun, ao we se oɲu.